Ndreto aby ñy karazany ñy voankazo: - ñy tsoha. - ñy manga. -ñy papay. -ñy voaloboky. - ñy voamanga. -ñy kida.- ñy avoka. -ñy voanio. - <shushes> ñy goavy.-ñy kile ee.-ñy letchi.- <hesitation> fraise. - ñy grenade eee. <shushes> ñy tsoha madiro.